که د میز په اړه فکر وکړم نو خپل اولنی میز او کمپیوټر می را په یادیږي چې په خپل اطاق کې مي ایښي وو. د هغه سره ډېرې خاطرې تړلي دي. موږ عموماً میز یوازي د کمپیوټر لپاره کاروی، بلکی د درس او خوراک لپاره مو د میز څخه ګټه نه اخیسته. د میز د نوم په اوریدو مي د مکتب وختي او خپل کوچنیوالی را په یادیږي چې کمپیوټر ته به ناست وم او ګیمونه به مي کول.